O'z avtomobilimni boshqarishni afzal ko'raman. Avtomobil bilan harakat qilishda manzilga o'z vaqtida yetib borishimni va yo'l davomida to'liq nazoratni saqlashimni ta'minlaydi. Jamoat transporti ko'pincha vaqtni tejash imkonini beradi.